In s'istadi andai a mare, mi divverti meda. <hesitation> Ah! Commu, in custu periudu, è bellu andai ai festasa, a i sagrasa degu. Girai, a bi logusu. Commu chi funti custa sagra chi fainti, de su sparau de. <hesitation> Diversas cosas. Cortes apertasa, itta si naidi. A girai u pagu mi praghi sempri, girai.